<hesitation> :on 'ye 'yale-eh 'weh :e, <hesitation> :mor eh ready deh 'jeh eh mu eh 'duo' yuh-a 'kpou:+ eh po eh-: 'gbu. deh eh no-a eh-: 'gbu eh :gweh-a 'i, :yee' eh mu :pa eh 'ye-dih 'pehn, :mor eh 'pehn-dih, 'de eh 'wluh-dih eh-a'a: 'nynuu:, 'de eh po-dih eh-a'a: 'gehn, :mor eh po-ih, :yee' :behleh :daa an 'da-dih-a <hesitation> :kaawan :mor eh ready :yee' eh yi-: 'de eh pa 'de 'yale-eh 'gbu 'di :yee' 'yale-eh 'da 'an yi 'de 'nyi 'on sie :on 'gbu-a 'jeh kwa-dih 'nyi 'on mu 'de na 'o 'on 'ye-dih :dhe, :yee' 'yale-eh :dao' eh mu :jla eh 'ya :dha 'sluh mu eh 'ye 'de-dih :dhe. :yee' :behleh :dao' <hesitation> eh 'duo: eh 'be-a 'nynuu: 'weh 'dekorn: 'gehn-a klehkpeh :yee' eh 'kor-dih-'. Deh :dao' 'suh eh-: eh :dhe 'i, :yee' 'yale-eh :an pobo-a <hesitation> on :mlor <hesitation> on 'ble :dhororn', on :mlor on 'ble :dhororn' :dhih eh-: :korn eh sie-uh 'gbu kwa-dih, eh se zleh 'bhorn dhih 'o eh-: :korn dhih eh 'da 'duo: deh+-a klehkpeh :mor korn-ih. :yee' :on 'ye :zulu: :on :ne'-a 'o :mor zorn-a yi zen 'da, eh yubo zorn-a zen buh 'weh, by time eh wlu-a :yee' :on yubo-eh eh mu zorn-a ye zen 'da, :mor eh 'bili-dih eh-: 'sororn' :ne eh yi-a bo :dele-ka' :yee' eh :mor zorn-a gba-dih, :yee' eh zela :on :gwluhuh' :on 'ye-a 'jeh 'kpa+-dih po :on 'ye-' :sorn. :yee' :mor :on 'ye neme: on 'da <hesitation> eh :korn :dhororn', neme: :daa eh :korn :dhororn' 'de 'kwla.